Boma ni'iana toanak esa sanga ini <hesitation> perlindungan neme bada matua ina ndia nita ofak esa boma ana dorong ofak untuk ala bisa <hesitation> ini deka no ofak ndia.